Montre, misy boribory dia misy carré carré zay izy fô misy aiguaiguille zay izy manondrotondro magnany ke dia misy chifchiffres. Chifchiffres avy amina un amina jusqu'amina douze. Izy avakeo misy môteran-draha hely zay agnatiny akao mandeha pile. Izy ka afa atsorina pile igny mihodigna isaka segôndra amin'izay aiguille io, manondro lera isaka isaka kafa misy rahabe igny mandeha fogna izy.